أي صارت لي هالحركة من قبل وأنا طفل <hesitation> كنت أقول لوالدي إني مريض، أو عندي صداع عشان أضل في البيت ،-و-وأفوت المدرسة في بعض الأحيان <laughs> كنت أريد أرتاح ، أو ألعب ألعاب الفيديو بدل الدراسة، <hesitation> بس أحيانًا كانوا يكتشفوني وأتحسف على تصرفي بس <hesitation> صدق ال <hesitation> المدرسة كانت متعبة.